ما بو أى شى غريب صارلى بحياتى ، الحمد لله حياتى حياة هادئة وجميلة و ما - ما بى شى غريب، ما بتذكر أى موقف صارلى ، لكن خلينى أحكى إن أكثر موقف اا- مؤلم اا- مريت بيه إنه يوم وفاة الوالد الله يرحمه ، لكن غير هكذا الحمد لله مابو شى.